Aku ni ɓe jogii gese feere feere waɗi laawol ɓe, tee ɓe jogii gite mawɗe e laana. ɓe waɗi haɓre sembe, ko ɓe waawi mimmiɗe jom naatirɗe e loowdi. Gite ɓe jogii daɗɗo e yowita, ko ɓe waawi lootude nattuji e ñaamude. Ɓe jogii laana zygodactyl, ɗum ko gite ɓe jogii hoore fowruuɗi e dow laawol, tee ɓe waɗi heɓude jam e woodude ko honɗun. Parrot ɓe ɗon maɓɓe e gite gonga, ɓe waawi waɗde cuuɗi e jaaɓe. ɓe ɗon rewɓe ndiyam waɗi, ko ɓe waɗi moƴƴi e suusude.